التركيز على المشكلات الموجودة في الأرظ، والبداية في حلها، <hesitation> يجلب <hesitation> بالمستقبل <hesitation> تطور إن كان -عن- في الفظاء، إن كان بأماكن مختلفة بالمجرات المجاورة، <hesitation> التثبيت على المشكلات الأرظية، وحلها جدًا مهم أهم من استكشاف الفظاء، واستكشاف العالم الخارجي.